مادتي المفضلة هي مادة الرياضيات, <hesitation> لأني كنت أحب التحليل والتفكير والتعويض في القوانين, والإستنتاج وهاي السواليف يعني, <hesitation> كنت أحب أتحدى نفسي بحل المعادلات, أشوف هل هوصل للي- للمطلوب يعني, هل هعرف أستنتج؟ وكل هدا الكلام يعني.